<hesitation> dokeni që ju kalni shumë mirë bashke! E di që jeni <hesitation> vlla e motër edhe e keni kogja nifar dallimi n’moshë, i keni 8 vjet mes juve ama po m’pëlqen që kaloni shumë mirë. E kom pa që shpesh shkoni n’kinema me i kqyr <hesitation> filmat e ri të Marvel-it që kanë dalë me superheroj edhe po m’pëlqen lidhja që e keni.